जैसे अभी जो अगर खेतों में गेहूँ होरे तो उनको काटने के लिए मशीन आ गई ह। और पहले सारा काम आदमी करते थे। और इससे आदमी और बेरोजगार हो गया ह।